Tee yaa yaa kui chi <laughs> ni yaa kui ka cho’oda yaa koii ji tinana soo te suni kaja xida suka te kaa jaada, ya’a yichi chi, ka cho’oda ya’a yichi yuga suni ka cho’oda suni tinana kua´a te kaa saada teeya in kajaxida in nu ajo, aju teka jada, sukani ku ja kaajaada; nteeya´a vintee tugu yuga chi kacho´o ya’a yichi, kaa cho’oda vintee nu ntute te ki kaxida ya’a uga jii ajo te ki kaxitu ga vinteeun te sukani ka saada in tee ya’a vinteeu te ka jaada.